Omuntu gomulumentu. nandi tameke komulumentu, omuntu gomulumentu manga ino hombola omukadhona, manga inomu homboka, ookuku yonale okwali haati, tala tango omukadhona ngoka ngele okuna eempando, okuna ngaa empando? Omuhombolwa ntu ngaa, nenge pamwe oto faalele ike aantu omuntu iha hombolwa noku hombolwa, shaa ne wamono kutya omukadhona gwandje okuna eempando, omukadhona gwandje okuna uukwatya ndiwu hole, ota vulu oku katekula aanona yandje eee, ngweye natango to kala wutshi kutya, omukadhona gwandje nguka nenge omukulukadhi gwandje nguka ndaala oku hombola, ohavu, ota vulu okuka kwathela meme, he ota vulu okuka kwathela uunona wandje, ngaye ondemu panda aka kale ta kwathelendje monkalamwenyo handje ahishe, na omukulukadhi gwandje otaka pandje uunona wandje, iiyimati yandje mohombo moka tatu ka kala, okay, ngweye to tala ne kutya manga ino hombola omukulukadhi ngoka nenge nditye omukadhona ngoka omuntu ngoka omukriste tuu, ngeenge omukriste, omukriste gwegongalo lini, ngeenge nditye nda dhina oku tumbula ngweye omukatoolika he omuvaangeli, oto kala tango wutshi kutya otshike hatshi ningwa kaavangeli tango ngele waala oku hombola omuvaangeli gwawo, owuna okukala wa ninga ngiini, ondjila hini wuna oku kala weenda, natango owuna oku kala wutshi aavali, ezimo lyomukulukadhi ngoka waala oku hombola, toka popya nayo tango, oho falwa ne, ohohi ne wuka tseyike, ohakuti otoka tseyika Ngeenge wa tseyika, ngele yeku taambako yeku taambako. ngele inaye ku tambulakoinaye ku taambako, pamwe oya monamo epuko mungweye, okay, shaa ne watseyika owa pumbwa, oho kalane natango wu kale wutshi kutya, otshike shoka tshoolike komukadhona gohe nenge omukulukadhi ngoka waala oku hombola ndele ngweye kutshi hole, kala wutshi uukwatya we kutya osthike hatshimu panditha notshike hatshimu geyitha uunene, otokala ne wutshi uukwatya we awushe mbo, ngweye to kala ne wutshi kutya omukulukadhi gwandje, omulongisikola oha mono iimaliwa tayi vulu okuka kwathela uunona wetu, ota vulu okuka longa uunona wetu. Natuye komukulukadhi, omukukadhi manga ino hombolwa, kala witshi kutya omusamane gohe omutekuli ngaa, omusamane gohe shi hanu omalovu, ohanu ngaa ta- ta- tapike, ti- ti- tii konaakona kutya aye. nena itandinu omalovu ogendji nenge ngiini, omusaane gohe ngeenge ohalongo nande nditye omupolisi, momilongo mbali moka hafutwa oha vulu ngaa okulandamo okashako kepungu eetelele kegumbo, ngeenge eeye, ngoka ohe omutekuli ngoo, omusamane gohe ngele tweehama nenge nditye wuli metegelelo. ohavulu ngaa okutya meme etelela iikutu yohe ndike ku koshele, wu tale ngaa kutya omuntu nguka ohe ngaa taka kwathandje ngele a hombolandje nguno, ohe omuntu ta vulu kuka kwathandje muudhigu wandje ngu Nenge oha ningi ike kutya shaa weehama he otahi kondje? Tokala wutshi kutya omuntu gwandje nguka shaa ndimuna, iha vulu okuha aka konge <hesitation> aakintu yamwe kumwe kwiili, ngele ohaka konga aakintu yamwe kumwe kwiili. ngoka keshi omuntu eli methimbo lyoku hombola, ina pwamonatango muuyuni we, no nahe natango aka pwemo muuyuni we, omukulukadhi kala wo wutshi ofamily, ezimo lyomusamane gohe ngoka a hala oku hombola, opena omazimo gamwe gatshitwa kutya ihaga hombolwa, yo naasamane yamwe ihaya hombola, sha wemu hombola oto kuuva kutya aha peni, asa, opo ike mwa hombola nena omuntu okwasa nale ngula, oto kala ngaa wa kotokela kutya omuntu guni a pumbwa oku hombolwa, okay, to kala wo- wo waninga tshike, wutshi ngaa kuume ke, wutshiko ngaa, wathikapo pufelende he gumwe, nenge po- po- pumwahina gumwe, pumwahina mati gwe gumwe, wuna ngaa wutshi kutya ngeenge otshiima tsha holokapo andi vulu okuha ku- ku matias, ohe athikapo pu- pu leonard tuka popye ngaa kutya shika otsha pumbwa oku tshendja nongele ondemu mona epuko ondika naandi, omusamane gohe ngeenge wemuthiga, oto kala ne wutshi kutya ngeenge wathiga omusamane ngoka megumbo nokanona, nanditye ngeenge okanona okatshona, wiithanwa nande okuli okiilonga peni peni ombaadhilila, wemu thiga nokanona okatshona, ndele okanona taka kake momulambo Otwaadha omusamane ngono ashula okanona omulambo, nenge otwadha ike eku tegelela tati meme neye ashule okanona ke? Ngele ne nena owa mono kutya omusamane gwandje okuna uukwatya mbuka, andimu thigi nokanona kandje ndele nena iteka shula ko oketu ngaa atushe nena omuntu ngono keshi omuhomboli ngo, ino mwiitela nande aye shaashi osho ike taka ninga natango, shaashi keshe ike uuwinayi ta ningi, owo ngaa taka ninga nenge aka tsikile ko ne dhingi ne, ngweye tokala itshewe wutshi kutya, omusamane gohe okuna ngaa ombili hoko mwenyo, nenge pamwe aku keya okanona kofamily hohe mohombo ndele teka tidha kutya aye kushi gofamily handje, okuna ngaa ohole hoko mutima oku hole ngaa aantu, to tala ko ngaa uukwatya awushe mbo, ohole nelandulathano, naa no- no- nonkalo ndjoka ha longitha iingangamithi nenge iikunwa kutya ohanu ngiini, ohanu ngaa ta konaakona, tii control ngaa kutya aye, inandi pumbwa okunwa ngiini ngini, oha tila ngaa kalunga, ohahi kongeleka, uukwatya awushe mbono manga ino hombolwa owa pumbwa oku kala wewu konaakona nowewu ta lako lela nawa nawa.